Inemiisi ütiskunna edendämise man konflikti, tapõlusõ osa olõ-õi hää, a naid lihtsält tulõ ette vaihõl, vaihõpääl, ei olõq midägi tetäq. Kuiki tetäs, et es tulnuq, a iks tüküseq tulõma nuuq sõaq ja konfliktiq.